ʻO ka maʻamau ka loaʻa ʻana o nā pilikia olakino i nā ʻīlio, e like me ka hānō paʻakikī e hanu, ka lumakika, nā maʻi maka, a me ka ʻeha niho. ʻEha kekahi i ka momona loa a i ʻole ka maʻi ʻili. Pono ka ʻai ola, ka holo wāwae, a me ke kipa pinepine i ke kauka holoholona no ka mālama ʻana i ko lākou olakino.